Mi tefi mon en yaha babal nyamugo nyiri be debbo am mi larai mon. mis yeli no en yada babal nyamugo mai ngam en nyama en seya.